komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fjöllum við um albanska fjölskyldu sem var vísað frá Íslandi segjum frá fundi um áhrif barna á samfélagið kíkjum á hvaða skólar komust í úrslit skrekks og fáum frá grunnskólanum á Ísafirði albanskri fjölskyldu konu manni og tveggja ára barni var vísað úr landi

á þriðjudagsmorgun margir hafa gagnrýnt það sérstaklega vegna þess að konan er ólétt fjölskyldan hefur verið hér á landi í um mánuð og vildi setjast hér að Útlendingastofnun sem sér meðal annars um að fara yfir umsóknir ákvað að fjölskyldan fengi ekki að vera á Íslandi

til Albaníu og konan er komin á spítala þar Albanía er á lista yfir örugg lönd og aðstæður sagðar nógu góðar fyrir fólkið margir voru ósáttir við að fjölskyldunni væri vísað úr landi og sumir alþingismenn gagnrýndu ákvörðunina helsta ástæðan fyrir því var að konan var með læknisvottorð um að það væri ekki ráðlegt að hún færi í flug óléttar konur eiga helst ekki að fljúga þegar þær eru búnar að ganga lengi með barn en geta fengið sérstakt leyfi heilsugæslulæknir var búinn að gefa leyfi fyrir fluginu en kvöldið fyrir flugið fór konan á mæðravernd Landspítalans þar fékk hún nýtt vottorð um að hún ætti ekki að fara í langt flug þeir sem voru ósáttir að það hefði átt að gilda

farið eftir öllum reglum í málinu forsætisráðherra segir að það þurfi að skoða svona mál betur í framtíðinni og koma í veg fyrir að svona gerist

þrjátíu ár

ár eru frá því að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur í tilefni þess var haldinn stór fundur á þriðjudaginn um áhrif barna á eigin réttindi og samfélag nemendur úr Hagaskóla og Laugalækjarskóla héldu þar fyrirlestur þau segja að fullorðnir ættu að hlusta betur á hugmyndir barna og ungmenna stundum er maður aðeins að segja já

ég er með eina hugmynd en þau bara nei bíddu ég er í símanum og ég er að skrifa tölvupóst

börn því við erum með fullt af hugmyndum sem fullorðna fólkinu myndi aldrei detta í hug unga fólkið hefur til dæmis látið í sér heyra um stöðu hælisleitenda og líka loftslagsmálin með vikulegum verkföllum þá skrópa krakkar í skóla til að mótmæla þau segja að stjórnvöld hafi tekið eftir því en hafi ekki tekið nógu mikið mark á þeim það skiptir engu máli hvort við tölum um þetta eftir tíu ár ef við gerum ekki neitt skólinn bauð þér að breyta í leyfi en þú vildir það ekki

er líka sem þrýstir á stjórnvöld það er það sem við erum í rauninni að gera og það er gagnslaust ef það er ekki að virka átta skólar komust í úrslit skrekks hæfileikakeppni skóla og þetta er í þrítugasta skipti sem keppnin er haldin tuttugu og fjórir skólar tóku þátt í ár á þremur

sem haldin voru í vikunni þau fóru fram á stóra sviði Borgarleikhússins og salurinn var fullur af spenntum áhorfendum átta skólar kepptu á hverju

fyrsta kvöldið komust Árbæjarskóli og Háteigsskóli í úrslit kvöldið eftir voru það Hagaskóli og Hlíðaskóli og í gærkvöldi voru það svo Breiðholtsskóli og

Réttarholtsskóli tvö atriði voru valin til viðbótar af dómnefnd og í ár voru það Laukalækjaskóli og Seljaskóli

skrekks verður svo í Borgarleikhúsinu á mánudag og verður í beinni útsendingu á RÚV í síðustu viku sendu krakkar úr Grunnskóla Vestmannaeyja og sögðu frá því hvað þau óttast þau skoruðu á Grunnskólann á Ísafirði og við spurðum hvað kemur ykkur til að hlæja í dýragarðinum í Salzburg í Austurríki fjölgaði í haust þegar

komu í heiminn ungarnir tveir sem eru karlkyns eru að braggast og fá að vera meira úti villtir búa í háum fjöllum í Asíu en